Rejor kanthman ni atam khapa. <hesitation> Aminol puina kanthman. Natitu. <hesitation> Mae mul zia nante. <hesitation> Kan taksa mul zia fai nante. Kan ke mul zia fai nante. <hesitation> Kan sak mul zia fai nante le. Kan ser mul zia fai nante. Tlingin kanthmaga. <hesitation> Lume thau po hyan. Kan sam zia nante pon antmaga. <hesitation> Hospitalamak. <hesitation> Doktor ho te pon. <hesitation> Kan liam. <hesitation> Bula. Mul omte. Zia fai nante. <hesitation> Antmang le zel boka. <hesitation> He. Kan maya. Kan vunthito te. <hesitation> Zia fai nante pon. Kan mang boka. Le thildang tam tak. <hesitation> Mul nikher lo. Zia nante. Le zay nante pon. <hesitation> Kan law mang nual tun ane. <hesitation>